Mebjpj dj mebjtsena aban kjse mu kyjn dj mebjtsena hjn a wcdze kc wimu kchwehwj abcdze nkae a cwc hc no. Siantsir nye dj, djm efir anaa hjn yi, minnyim no ho akjdze pii djm ntsi sj mokc a, musuro dj bi nkchwj a nna mannsan m'ekyir ammba anaa asjm bi to me a menntum ammba na mbom aban kjse dze asaase yi do ara na cwc djm ntsi biribi to me a, mebenya aboafo ntsjm.